Nyi ba wawa deleh nya, ni mora nya, ni zi warka nya ana wun na ze-gwada, na za ne foe yibebayuwe be kewe neja ne ja, ke shun tama ne jimbe, ne dawa yuwa na zi funaha, naha sar ne yeken-ne kurwe, ne kurwe bolyayi shoe. na wune bolyayi shoe ne ze auyuk ne ze shwaeyuwe na mouyewe, ke shun tama jimbe ke be yimou na'a na-kwa ke shun tama, be zewo na hama-ba yalau be zwaya boe ye be zewoge kokomataga ba naganau na'ei a datirtoe ba nagin kwabya ye a zo zeken na wuna yuwe ne ze mubi neshwe mubi kute na nue yayue tama naja na'ei hama na, na nue tamka yashowayuwe na mor ne yue ne kurwe na zwai halau. ne zine zi kauha yuwe. Satan na hayu shw'a nanu tama, murya nye, na swanin gana nu un birah, nyina nye na hara yerah ya ye a showana, bikem be yerah a haiga showagah.Ke hoo ke nu tamah, hagah shimah a de jim chichibale na jim wuna nah kula ga. Na wunah yuwa na ze, Taraba na fee na ein na banah, bekin ba nigo na eing na bana. Na wun wa yuwa na zo jessu a nyah na no thanka a ya nya, beki na fee frama ma shwa eing thama na yirda eing thama de ma Nuwan thama. A datir ge thwa'a mo yerah ma yuwama zike ar ma yura kukomogah. Na ne bah jeha nane fee ba'a nane zir shiba tanye na zubbanye. Na kurge buna nane tabu tuba ta zawa bigah ar na kuturu.

Ne do trama na eing a fawo halauyawe na lore zekakebeh nei, na eing thama yasho nei yiba, na ziki tha we yireh eing shon eing thama nei yir di ma nuwa eing tham. Eing nei shor mube ma eing nei kutheramo eing nei kutherah mu <hesitation> yena hayena azur benei zeoga bekembo ka shon eing thama eing jimbei, zeka kajim ke ma do kibi nei zeka trama, hangan kokwama haei nyaga, yib banga ba no eing thama, kwabya ei zeo de eing noeing thama, shwa nya bekem bo yibba nya ba han ferra ba, ko kwamo a deau nya de nowa go thamka nya ga, bam la boshen wabo being wibee, a dather thwa moyil me ze zeke de ze shenwe <hesitation> sheing we hanhamo ma nora thamkaka a yibeh bei ma ji bonana nyina eing bah. Na ziki tha zeko kebeh eing yiu en mwaraka, yibbe bah gumnim zika ki bei ka deleh, Jessu, nasika than yibbe gumninau, na ninggin thuwo hama wuleing bekembo zwaba bajim be bn hau ya'a na ba loga jimge ba do nejem, ba gumminm jiem, nab dono zwaba ba jiem be bo ba labe nyaa na, yambi ka no eing thama halaun, aka gwel na gwake mwaraka, be moker gumninama, yambo dunyi eing wumem daka be gumnin zwaba ba, <noise> zwaba be ba lobe siekienah, be gumninba be niengib na eing hab gumnina ma wa zeker na, be zireh shieban tha bona. Fra na eing bo gwathera mwamdertha bo nei yerbeba babona, na gwai bekem, bo <noise> zwaba ba jem beba hanya arba shi nawa shiyaa na shi yalake ma thungu zwai de zwai hage nazi na eing a dather thwa'a nei ga, ana tho tha to, han hama a dather thwa zwai ma thungi a ya nang zi nawode, nei zi na eing a gumna, <noise> a gumnina ba sakei bekembo ein beh nei dwa a dather thwa nei zwala zwala tha nyi nei gwelgwelkeh nyi a yeinbe be wede eing feing no, na eing yambo a wumim dakede ma nanggina ba sekieh yeowa hama, ba sokai na nowa thamka kamo ye yambo wumem da kena.